Faani tagaɗo arti monnani ma ɓernani ma no watta ko tawe a hokkino ma munyal fa o yerdo, aran fu acce kanko mon na ɗon tawe mo, e ko nawata mo fuu de'ita taato vimo hala nawuka taato viiimo komi, to a fami o jippito wartu viimo waane jaafoda, gonga Allah gonga mako fuu jafoɗa, jango mi watta iri maajum, mi toori ma jaafoɗa, vofuɗum